Mbikɗa iyu nancu mɓikɗa bai gaaɗa aci na daafi aa gaada gə nən kuma warrau aa mətəngəri. Ngob ngob aci cam mbikɗa, ka launa gəri bai aa katərra da katərra dayi da gaadi nən, aci cam gaadi nən nən warrau aa mətəngəri wərrji aci cam bik paata gaadi nən nən riiwu aa dlaɓa fau kuma ka dəbba pii albasarr sai lockurta dai dai wanda vaaci tən nən san nan dan da vəggi dagai kuma gaada ci nən riiwu aa dlamangara ii dlaya dlamungara ii dlaya nən, nda jibba piifu kwarrgun, nda jibba piifu kwarrgun gaadi ci nən tam aa rammaci ma wərrji, suwanna wərrji aa ramau ma auwo wərrji, se se kafai kafi kwona gaadi ci nən aa cərrde ci naawək da cərrɗa aci, cam mbikɗa amman aci, aa cərrɗe ci naa wək, aci kum sai ka ləntaci kafai, kafai kuma sai ka lantaci nən san nan aci da cərrɗi naqulək sai <hesitation> gaada gun aci gwada gun aa təfe ii sussau aci fəfi sussu nən bee wanda kawpaa naa mərak nən aci aa foona riwu foonuna riwun aya dayi da ci naa biwu aci gwadagun aa karra. aa karra tlawai inde kampana rii naa tla wi nan gwadagun gusuku aamadlu maadu nən, rici wanda ka tsimmanta ayaɗu bi nan ayadici gwadagim kampa bici bəlam nən aya dayi da dləmtidici da zəktudu ko kampa buhu qau ko kə rriduwa aya da zəkciɗu, zəktudu nən aa vərrangəri da subugu daabi naa zha gəngəri ii kunu sai da varringəri. Ka baci bin nən ka dew kai ka sabawu nən ka kəmu haushi biwu tii ɗa cewa dləmtidi ai, bai, gwada gun aa təfa ii rrii wanda ci ka zəgatu bai. Jəwabi jəwak kuma aci kampa aabən ka cəm aɗa aabənguy bi nən jəwak aa vəgən gara ii aɗau dəwak vəgəngəra ii a ɗau nən kama ka vərrkəna aci nən fo jəwak kuma aani diwa fərra, fərra gəmo aa nida ka dlam aabən ka aiim aɗau bai jəwak aa vəgəngəri ii aɗau, ka dlam sasaɗ ka ciim aɗau bai jəwak aa bii zhagənshi ii takau jəwak ka dlama wanki ka runi di nən kanrarən aarrawai nən jo dəwak aa bi naa zhagəmshi ii təkau aci na bee gaawa amman aci dangərn nan ka ciim naa aɗa karre ci nan naa yanda da vəggi bai naa yauda da dii zhagəm ii kunu bai. Dəwak ke nan, sai da nai ii kenkaso aci aa wanna ii shadda, aɗa gayi naa zhagəm aci aa ulənna. ii riitunu aci aa tlayi ii rii tuna aci aa babatl mamu gəri ii kunu ii kunu shɗ da funu. Vərrengərrən kuma aci bəlan bai aa vəgi ii da aabən, vəgəngəri ii ɗa aabən gun, ci ka faa aabən gu ɓai ka zəge bee wanda dedu bai sai kan ka wayu naa aabən gu. Angwan, aci angwon ka dlam zəgəm nən, aa taadu atu angwom kam pana karre cin aa zəgtana karregu, angwam ka de ka dlam runna nən aa mbasən gara ii fəkau karre gu da zəktu dici karre, karre ci aa paatan aa dəmu dan mbasu nakshi ii təkau da mbasu nakshi təkau nan aa dəmu da shi naa aamgu təkau dan da wuɗin gara da wuɗi ko ka paa karrarən ci ii paata ka sutuku inde angwam tləw mbasunakshi ii kunu kamgu nən aa dləmfadici karre karre kanci. Sai afu ngum zəɗ, nguzəɗ kuma atu dew daga aa təfe susugun ka kəmuna foongəri ii tənci ko kuma gayi ii ɗak aci kuma aa ɗanu da ɗanau aci cam aa gaada gə nən ngəm zəɗ aa gaada gə nən aci kuma gususku təfi ii susu ci nən, inde susugu na gwadagum nən aa rarrka di ci gwadagun ci aci kuma ngumzəɗ naa foon. <noise>